මම ඇත්තටම පැණිරස කෙටි ආහාර ගන්නත් ආසයි, ලුණු සහිත කෙටි ආහාර ගන්නත් ආසයි... ඒ දෙකම <hesitation> මගේ <hesitation> ඒ වෙලාවට තියෙන <hesitation> ආශාව අනුව ආහාරයට ගන්නව. විශේෂයෙන්ම <hesitation> හවස වරුවක නම් මම ආසයි <hesitation> පැණිරස කෙටි ආහාර එක්ක තේකක් බොන්න එහෙම නැත්නම් <hesitation> කෝපි එකක් බොන්න. සමහර දවස්වලට ඒත් <hesitation> මම ලුණු සහිත කෙටි ආහාර නැත්තන් ලුණු රසැති කෙටි ආහාර ගන්න වෙලාවලුත් තියෙනව තේකක් හරි කෝපි එකක් හරි බොන ගමන්. හැබැයි මම ගොඩාක්ම මගේ ප්‍රියතම කෙටි ආහාරයක් තමයි කේක් කියලා කියන්නෙ. ඉතින් ඒක හින්ද ඒ අනුව ගත්තොත් නම් මට කියන්නත් පුළුවන් මම ගොඩක්ම කැමති පැණි රස කෙටි ආහාරවලට කියල. නමුත් මම <hesitation> ගන්න කෙටි ආහාරය පැණිරස ද නැත්නම් ලුණු රස ද කියන එක තීරණය වෙනවා ඒ වෙලාවට <hesitation> මගේ <hesitation> තියෙන ආසාව.